من أكثر المشاكل, العالميا المتواجدا توا, هما الحروب, وال <hesitation> والعنصريا كثيرا, إذاً بالحق معناها لو كني نحيهم هيزوما, بنكون نتعايش الناس الكل بسلم وسلم, وأمان, ما- محل- محلاه العالم, معناها تولي الشغف, أما بكل تأكيد, الإنسان همجي بطبعه, لذا ما يصير شي من هذا.